Ainao sinitry e mampifaly ana, iaho lafa, malaelo tia tom- tomagny igny da igny anao lastagny, da manambitamby ana, da mampiresaky, da mampihomehy da mamp- da misaotry ro da ah da sy ahita olo akonanao ty shanaky aho. Aia, ndre vignitry iaho da hainao aby mampihomehy ana, ah da tiako anao ty sa hoa.